Za kony ndreky tafy an̈otany ain̈y nakà tompiny fo. Nandeha taia ma anarô roe fandian̈a nomaly in̈y vadiny karà nandeha bônera oe? Avô aminjay tsy ren̈iren̈y tsy nisavolan̈an nan̈ano lamba tsara raha dônko volan̈iko izy tan̈ay.